لا والله مابعرف أكوي دائما دائم أرسل ملابسي للمغسلة تنغسل وتنكوي لكن أنا ما- ما- ما أكوي ابد فما فيني فيدك في هالشغلة أنه اللهم انك فيك تسال شي حدا من أقربائك اللي فيهم يكونوا يحكولك كيف يسوون هذي الشغلة.